Gwom ma biñaŋ ma nwomi yo, gee gi biñaŋ maa tta wom waabo. Waati we bidéem bâan ma bintoote a gifan, bitinan to jédi gsele, gsele, gjaal bembege. Walla gwentele bembege, nyóolagifan, binanbà túd, ndi bitúdbà, binanbà yaanti. Ndi biyaantibà, binanbà túmbà túm a gisangataŋ, binanbà ŧuunda. Bége ganti uyaa ye mbatu, wee untúma a mbatu ma, uu tti túm fjímbo. Bari waabo womna bânwomna bo, biyaa gjimbo ge gwooti gliitim bâan ma gdúbatus, a waabo bâginan bo. Bari a waatin yo, uu tti siimwi fan, sele unyaama ye binŧunda, ndu uŧundama, unanman ruŋ, unaman yaa gléebi, ndu uyaama gléebi umanan túm a gimbús. Ndu unloti mbu uga túm.